<hesitation> די בעסטע טעמפראטשור - די בעסט ווי איך האלט ווי הייס זאל זיין, איך האב ליב א טאג וואס איז מער הייס, אזויווי <hesitation> זיבעציג, זע- אכט-און-זעכציג דעגרי, אבער ס'בלאזט א ווינט סו ס'איז גענוג הייס און גענוג ווארים און די זון שיינט אויכ'עט